אלא קאן ענדי צדיק בغا יעקווי אלג'סם דיאלוה כנקול ליה בדה ביטדריב בסיטה ו פעאלה בחאל אלדחת אלבומבה אלסקוואד ו אלבלנק חית קיעטו כועה לאלעדלט بلا מאייחתג' ג'ים פלול, מן בעד ימקין יזיד אלחדיד תדריגיא, ו יכדם עלא קומל אלאג'סם, חית דרורי אלאנתזאם ו אלאכל מזיאן, כוסוסאן אלברוטין ו אלחדר, כנקד עליו ירתח מזיאן, חית אלרחה קטעלב דור כביר פי בנאא אלעדלט, אלמחם הוא אלסבר ו אלאסתמרריה, ו משל אלכועה פי נהאר ו לילה.